إنك <hesitation> تروح تصلي صلاة الفجر في الجامع وتقرأ <hesitation> وردك من القرآن هذي أفظل طريقة تبدأ بها يومك وراح تساعدك على إنك تقظي بقية يومك وأنت مبسوط جداً ونفسيتك مرتاحة من الداخل و <hesitation> تخليك إنك تقظي واجبك تحسك إنك قظيت واجبك الديني في اليوم، ما تحس إنك مجصر في دينك.